Screwdriver khe screw no damani tei karima kaisa manwui. Screwdriver ni kainui jaat tongo kaisa khe yakni tei kaisa khe machine ni phaan bai cholinai. Amo baade bo screwdriver ni jaat rok wngkha flathead phillip torx tei hex screwdriver. Screwdriver no nog ni kaam o tei mobile laptop computer tei pohor ni board rok thepana bagwui bo nango. Omo baade bo screwdriver no bike cycle tei gari ni kaam o bo nango. Paithakgo chwng sai mano je pohor ni kaam electronic machine ni kaam tei kaath ni kaam khlaina bagwui screwdriver nangno.